आँखी हम्मर महत्वपूर्ण अंग हे। तभिक मारे हमके आँखीके बहुत बढियस् तिती हेरविचार करेक् पर्ता। अब आँखीके बढियतिती हेरविचार करेक् तहिन का करेक् परल तौ। आँखीके बढियातिती हेरविचार करेक तहिन सुरुमेते रोजदिन सफा पानी लैके तमान चोटी दिन भरिम तमान चोटी मुह धोईक परल। तौके जाके यदि हाम्रे बाहिरतिती आईत् होई कह्लेसेते आउर ज्यादा आउर महत्वपूर्ण हे की हाम्रे सफा पानी लैके सफा आऊ जुड पानी लैके अपन मुह धोई आँखी सफा करी। तौके जाके <hesitation> हरियर साग सब्जी खाई। हरियर साग सब्जी हम्मर आँखी ओह्के तेज कर्ना काम कर्ता अथवा आँखी ओह्के कमजोर हुइनातिती बचैता। <noise> तभिक मारे यदि हमके अपन आँखीके बढियतिती हेरविचार कर्ना है कह्लेसे हाम्रे अपन डेली खानामेहे हरियर चिज जरुर मिलाईक् परल।